Fil tugh tughuge ah sawalka da kasuke ndolka dah sugh ta gede ntsuhu gin tugh tuwala ntsa gine ngig nvaka dagalka amman nvaka annaha amma dalbakabe, tugh te ah pe vakana tsadaka nvah nha kor de dalka de suba ndalka da ngharde kude kwaliyan ga, ndalka dah ah sag duguntin ngathu. Enna dulka duh nvana ngadigin veyakon kharkenbe ndalka ntsama suhe ammah vakh vakh dahama ndalka adalka davakh daha mangunde nzida tsaka hardug dig dig tahude ndagama nvaka dah mana manabe, attakude tigdigi ndalka dah vakh subakam nga digitahuda vanbeya dalada ngharde kudd kwalinyanga kam dole tsahada nahagh digin kwul tabatsaha nagha nagha kaza kaza kalla kalla ndah nahagh nahagh, ntsere rah nda nahagh nahagh. Enna ndah kwaran ciwa nbadu amm nahag ndege ndege doh nga tsaha nga rsu kakkam dah dege takukam vah unvakaduha takukah dagdaga horsuhamra nwada mongu aftor a Fitsa tserne ndasawalha ah duh vakh ntharne man digite, nzidda fitsa threne ndigite dogha nkwar baga tahuta biya nda dulba fitsa fitse ndalha har man allah allah manga tsaha kulmanga ng ng lokaci ngoh tsaha duh, wetegha nga nzidda tsaha degedah dah dakugha ntakada yahage antaka digite tare yahaya, ngig tare degete nda dal darda nthana kam halak mangi kurlave vennath kakkam dagvaki suwalka sai mbula duka ndigeda manaka <hesitation> dugutuhal an an har ndagar kha ndege na dalka ngu gye ah tsane tsake therna nguru manade, <hesitation> nzidda kaya har mana kindo threa nevotar manaka threa den ndabalka ah gazigila nlaven kwal mbeskakuma nda mana thread zarar satuhula sore ngide wetegha ndankora kwilsa ndorana nzidda goyave fitsa thread nzidda guyave biya nguyave dug degete.